हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। लेकिन अगर हम इंसान होते और खाना बनाने में बहुत शौकीन होते। कुछ ऐसो व्यंजन बनाते जिनको तरीका बहुत रुचि होत ही। जैसे भारतीय व्यंजन में दही बल्ला बहुतई ज्यादा स्वादिष्ट होत है। दही बल्लन में भल्लन के सही तरीकन से तुलना और उन्हें दही और चटनी के साथ मिक्स करिके बेहतरीन स्वाद देन की कला एक बहुत दिलचस्प लागत है। वही पक्कौड़ियन में विभिन्न प्रकार की सब्जी और मसालन को मेल अनुपात होन चाहिए और ताकि स्वाद में संतुलन बणो रहत है। इसके अलावा अगर पश्चिमी व्यंजन की बात करे तो पीजा पास्ता बनाने की कला हमें सिखने में बहुत अच्छे लागत है। पीजा आटे की सही खरीद प्रक्रिया टॉक्सिन को चुनाव पास्ता के सास और इसके साइड डिशेस जो बनाने के तरीका में बहुत सिखने में बहुत मजा आत है। इसके अलावा कुछमेठो व्यंजन जैसे चॉकलेट मूस और चीज़ केक भी बहुत आकर्षित करत। इन व्यंजन में सामग्रियों की सही मात्रा उनके पकान को तरीका उनकी सजावट बहुत महत्वपूर्ण होत है। अगर हमें इन सभी को बनाने को मौका मिलतो तो इनकी तकनीकन को सीखके अपनी कुकिंग स्किल्स को बेहतर बनाए हो सकत है।